Per zanare ah, valna th buny ni rchichne’gias danunu, gula th buny ni queity sackru’di na xtix nigula th buny, per na’re ah gieñnu perdón lani ah mas’ca mas ru ni veneeni danu mas ‘ca mas ru ni rchichneni danun, mas’ca maru dix rnini danun, chi gininu lo dios ah laxt pasa lani queity nandini xini cayuni gula queity nandini xini, per danunu ah maruguen gunu perdón lani chi xini cayuni, chi gieñnu perdón lani cos mal nicanini danunu, nicani mas ca za ni rnidis ni danunu h, per maru guen gieñnu perdón lani, per a nanu que laxt lani queity nandini xini caniini, queity sa nandini xini cayuni per esque bval’nare queity gieñnu perdón lani ha, chi laga gequinu ni riab pecado xtennu chi, einty ni maru guen gieñnu perdson lani ah te chi, lani ah ladini a sun ni perdón gula nani queity ah per tal danunu napnu que gieñnu perdón, teza tu danunu, teza tuni, queity bni di dios danunu gula mas ru fuert nanu gula mas ru einty ni siempre dios gani ginix fuerz danunu par gieñ zanu perdón ra zanu ni na th cos mal gy.